La kuro’ xen my töö, mý töö a jia’ re lí fó’ e re kiera e re kuýý, my töö kierá’ jnáá’ e ree’ o kierá’ re lɇ köö <hesitation> köö üü e re lɇ üu’ re ká’ kiä’ my üü, jö to re lɇ jmyý’ e jö re fáá’ra jö e kierá’ kiä’ la kö taco köö o kierá’ ´ñen my töö re fáá’ra e re juý’ la nɇ re lɇ kierá’ jnáá’ kiä’náá’ töö ki a exa re lí fó’ re jmⱥⱥra a ka e re xáára jia’ re lí fó’ e re kiera e re kuÿÿ e jöba e kieráá’ e ree’ töö la nɇ ‘néé’ re lɇ e kiee’ my töö.